إذا تبين تعتذرين لشخص بطريقة صحيحة، كوني صريحة واعترفي بالخطأ، وقولي "آسفة" بصدق. وضحي السبب اللي خلاش ترتكبين الخطأ، وتحملي المسؤولية بدون ما تقطين اللوم على الآخرين.